Sip, xakon naxana yudná'a almayo'o, pero guelte kan nguano kan nguilinó, té ñuté xankii kua ñu'u, ayinrivi ná yuná nguixi nguexi nguexi hó'o naxhix pero xa yi kuanoxi na xakan nguana kan nguilina kono ndanín kueni tú kan no tu <noise> iian no ihó tedaní, kida xhini alno <hesitation> almoyop tuku ne.